No tulõ tetäq sääntsit süüke, koh um mitmõsugutsit ainit: valkõ ja rasvo ja. Rasvanõ ja valgurikas piät tuu olõma, tuu vegansüük. Hernist ja upõst ja pähkmist ja sääntsist as'ost.